نوع المتاحف المفضل لي هو المتاحف التاريخية، أستمتع بزيارتها لأنها تأخذني في رحلة عبر الزمن، وأتعلم عن حضارات وثقافات مختلفة، أحب أشوف الآثار والقطع الفنية اللي تعكس تاريخ الأمم والشعوب ، والمتاحف التاريخية تمنحني فرصة أكتشف قصص الناس اللي عاشوا قبلنا، وكيف كانت حياتهم كمان؟ أحب المعلومات اللي تعلمتها عن التطور الفني والتكنولوجي على مر العصور.